يعني كيف يعني الفن ملهوش تأثير بالعكس الفن ليه تأثير كبير على المجتمع ، و كل ما كنت متأثر بالفنو شايف أن الفن بينحدر و بيروح في سكه مش حلوه طبعاً بيكون ليه تأثير كبير عليك و على عيالك على عكس حجات ، على عكس مثلاً لو كان الفن هادف و ليه مغذي ده بيكون ليه تأثير إيجابي ،فهي زي مقولت عمليه عكسية